مهارت قيادت الطيارات عشان اول ما اكون عندي طيارة اعرف اسوءها و والف كل البلاد اللي انا عايز ازورها فأظن ان المهارات دي جميلة جدن ان شاء الله ه-هبأي متعلم المهارات دي عشان اول ما اجيب الطيارة اسوءها فأنا واسق من دا